éè tsí bí eye gha tsí owun o gháà ẹyewe dò nini ẹyewe dò nini ene éè ma urun tí o gba né réèn̄ o tabì érè tí éṅè tsí o énè bì oritse o ma tse érè dí oritse dì o mu érè énè mu énè éè <noise> ọjẹ o gháàn <noise> ebi <noise> o wu no éè ira tí ẹnẹ gba rí ulakọ tsí rẹn wẹrẹ tí énè gba ka bi tsì uko ọje ọma <noise> uta uko ọkam oọjọma ebọ bo owun o tse bọja we tori érèn ẹyewe nọ gba niní <noise> ireye ki ireye tí o ma gin o o érè gin eyewe éè ní tí éè kun owun ọnẹ kpá ẹye niní urun kurun dede fénèfénè owun eiyewe kèlè ní <noise> ọ je óò <noise> éè uli ekọ tí áà reo <noise> éè uli ekọ tí áà kele re gba dun árà we fénèfénè we dede fénèfénè rén <noise> éne éè ma urun ti o nọ gba ni éè <noise> urun kurun tí o nọ gba nẹ dèdè fénè fénè ori tse wa kọ gbe <hesitation> éè wọ ma re ibo̱ ja we gin wo fẹ re <hesitation> gba ri <hesitation>